Shanba dam olish, ko'ngil ochish va yangi tajribalarni kashf qilish bilan bog'liq. Ko'pchilik uchun bu kun dam olish va yangi joylarni kashf etish imkoniyatini beradi. Shanba kuni sayohat qilish, yaqinlar bilan vaqt o'tkazish haqida o'ylayman.